tomi nyabɓetai mayo be lana be hore'am, aran nii mi andai dayugo ha pelle miyata mai sai mi tefa nyamdu mi resa be ndiyam mi yarata sai mi tefa riga ndiyam bo mitefa hunde ko mi jogata ko to lanamai muti mimbo mi mutata sai mi joga, sai mi tefa gondola'am tobo be engi'on mi dillata pat nii mi tabbitinai miɗon mari ko mi yiɗe pat ha nder.